കൈതേ കുന്തു നുമ്ഗര നന്ഗു സുരുതു കുന്തു നുമ്പുന്തു। ഓദപുമ് സരിതു ഏത അപുനത് കുന്തു ദുദു ബുരുദു നിരു। ദേപ്പരേ അന്ദു ദമഗേ അര ബല്ലി ഭക നമ വന്ജി। തോവേല് ദേ ഥന്ദു ദ്ര്യ് തോവേല് ഐഥ നലുതു ദിദു। വന്ഥേ ഓത്ഥോലി മിത്തിദു <hesitation> ഐഥു ലസ്തു। ദിത്ഥി ന മോഇസ്തുരേ ല വന്ഥേ അന്ഥേ പോപുമ് തോവേല്। ദ മിത്തു ബര്പുമ് കുന്തു ദുദു മോഇസ്തുരേ പോപുമ് ഭക। ഇല്ലദു വന്ജി കോനേ അവോലേ ദോമ്ബു ബര്പുമ് അവോലേ വന്ജി। ദ്ര്യിന്ഗ് രച്ക് ദിദു ഐഥ മിത്തു കുന്തു സരിതു ബുരുപദു। ദിവലി ഏല്ലിലേ കുന്തു രച്ക് ദമിത്തു ദിവലി വന്ഥേ ദുന। ഇതിന കുന്തു ഛുതിരുതു ദ സൈരു ദിവലി ദിരേച്ത്। ദോമ്ബുദു ദിവരേ ബല്ലി അന്ദു അവോലേ ദോമ്ബു ദ ബേഛ। ഗലി പുര ബുരുന്ദു അവോലേ ദിവലി ഏദ്ദു ബേഗ കുന്തു। നുന്ഗിദു പോപുമ് പര നുന്ഗ് ദൈബക്ക നമ ഹൈക് ഇസ്ത്രി। പദലി ഇസ്ത്രി പദി ബക്ക ചോമ്പ്ലേതേ ലേവേല് നുന്ഗിദു പോപുമ്।